Më pìu cüra dël giardìn taiand l'erba e anche i bord cun ël decespugliatur e pöi ëntà pué le piante sia ch'a sìu aute ch'a sìu base, ch'a sìu cite, ch'a sìu grose però ëntà pueie e ëntà deie 'na furma ën po giüsta, ën po tunda e parei se cheidün a ven a s'fa 'na bela figüra përché ël giardìn al e urdinà